اذا كان فيني اختار بين امتلاك القوة البدنية الخارقة او القدرة على التحكم في الطقس كنت بختار القدرة على التحكم في الطقس والسبب اني التحكم في الطقس بيمنحني القدرة على تغيير البيئة المحيطة باي وقت أجدر اوقف العواصف او الامطار أزيد درجة الحرارة أو ابرد الجو وهذا له تأثير كبير على حياتنا اليومية. تخيل لو كنت قادر تغير الطقس لتحسين الزراعة او منع الكوارث الطبيعية.